Laha gny teny miafy sarotsy <noise> da: asia tarehimairiky, asia zanasoratsy, asia renisoratsy, da asia avao koa teboky na baraiko na tsoraky.